Ya kamata tong ga̱man hali reep, nnie pe gurum jap jap nɗa sa̱na̱ muop vuang gurum ga̱ɗong ba, muop man, muop na gurum ma ga̱ shuulka mou, a bi ga̱sa ta̱ tong ga̱tal ntiem ga̱ kwal die gya buk shinɗi ntiem ho, ko la a mmuk taar pama̱ gushin degu man an suk yi ntiem. Hen man, man ga̱man shak nɗe kem nda̱, hali, ba wau reep la hoom kasek muk man ga̱mis ba anita̱ ga̱ hali aati, nde tong ɓoot gaman gamis ba ama hali muk nian, toh tong ɗong ɗe ga̱hoom ga̱ haɗa bi vel hok yi, hoom kasuk, nnie jab gok nɗe tong puat yi nɗasa̱na̱, ga̱ vel mule pa̱ hali ga̱ɗe a biga ɗemen, tsa ya̱ vuang gurum ba tsa ya̱ rena ga̱mi ba, na gurum ga̱ shuulka, gamat dong ɗe ga̱ ɗoot yi ga̱ɗan sa̱ ai, ga̱mat ɗong ɗe ga̱man ja̱b shit ga̱ ɗe muop tong shin yi nlu gamat ma ndae la vuang men tong muop yi a kwamɓop, jap jaraap ga̱mei ba a jara ap, ga̱mu en nzam ba nɗasa̱na̱ yit yil ap ai, ɗongɗe ga̱mat ga̱ ɓoot shit nzam yi, ga shal ga̱ dega̱ ɗe guɓat ga̱shin shit nzam yi, ko la pa̱tong muen ɗega shie bishie mmuk karatu dega ɗe ga̱kat la nda̱bi yi nka mmuk ilimi hok yi ma ɗong ɗega reep yi dip nvel

Kamin gulap suk, nnie ga̱pe yit yil ap nɗasa̱na̱ ho, a dok zakyit mou, yil yir nɗe a ga̱bi ga̱dok mou, ɗong ɗe ma̱kaar sem yi ka ga̱na̱ ho, de ɗe bi ga̱ɗong yi, ga̱pe ga̱ma, nda̱ lokaci muop yin ɓuen pue sap ga̱ ɗe ga̱man yi kamin ga̱hamni, la ga kallak ga̱ru nɗa̱a̱n ga̱ a ga̱bi laa ga̱ lang ga̱tyak ho, ga̱man pe ga̱seng ba, dok laa la bakpe puur, nda muk la zem dega̱ shin boon muk, tong lap mat pa̱ni, dega̱ ɗe ni ga̱man duniya, ɗega̱ man wala ga̱yil yi, tong ga̱ fara ga̱sa̱ ga̱mat, tong ga̱ fara ga̱kwat sool gok laa, tong ga fara ga̱n man yinda ga̱pe yil hok bi muk ɗe, a wakaam del gadel kwam laa ta̱ dok gma nɗasa̱na̱ ho, la ga̱ba nka ma̱sharap hok ma a pa̱na̱ hok nnie ga̱pe nde tong ga̱na a ga̱mis hok ta̱ ga̱wakaam ga̱wa nzen hok, ga̱na mat hok a mat bi muk nɗe tong sa̱ta̱ ga̱, ama ga̱mis hok tong ba lang tong gwam a ga̱mai shin ɗik mpinnaan hok, ba nlang tong kwam ma̱ɓem yi bi muk, mat hok ba wei ga̱ weel ba, a reep ga̱kwal muk ku ma ba, la a karatu hok ni nni la a ga̱nang hok dip ni nni, ama nga̱na ga̱mis hok ta̱ weel hok la bi zamani ga̱ɗe muop tong swa yi nɗasa̱na̱ ho. Ma̱de ma̱yong ho ga̱ na̱ orijeje, gwen gaskolo gwen ga̱nang nna̱ ɗok puat tei ba ai ama nɗasa̱na̱ ho buk puat nga̱ na ma̱daas buk ruwo bi hok ga̱nswa, ga̱ nɗe ga̱lap sool ga̱yen yi ai, sool taar ga̱ ɗong, ama̱ ta̱ weel ga̱, ama ba ga̱ru nnie ma̱ shaar muop buk ru ga̱ nɗa̱a̱n biga̱ wa nzen, gatong waga̱ ma mat gama ba man pa̱ɗe ga̱ zak yit mou, toh ga̱sek hok nɗe ma̱nɗe ma̱kaar semyi, ga̱mat ɗong de ga̱man hali ga̱mis yi, mis hok zak dong ɗe ga̱man hali ga̱mat yi ɗong ɗe maman hali semyi, ta̱tei men ɗe ma̱lap sem yi, lap ga̱ lap ga̱mat ko twoot ga̱ twoot nda shak, nɗasa̱na̱ ho shimɓes mou gong ɗe ma̱kaar sem yi ka wakaam ga̱ɗemen, ka mmuk <hesitation> pa̱twoot shak nda̱ shak, nnie ga̱pe ga̱sek hok a bi shiel mou, ga̱na̱ a pa̱twoot ga̱pe tong gushin ni har ɓit muarap gwen abi ga̱sa ta̱ ɗong ɗega̱ ɗuen yi ta̱ɗong ntiem, ga̱ man pa̱ɗe muk ma̱gurum muk pa muop nɗe a nɗang, nde ga̱n nda̱ reep hok ma gwen gaweel ba, ama ma̱gurum muk, a ma̱gurum ga̱ɗemen ba, muop tong ɗat ga̱ɗam ɗik hok zak yit, nnie pe ma̱ɗem weel muop muop zem a dega̱ man bi ga̱ɗe ton muan yi lu gwen, dip bi nɗe nna̱ ho ɗong ɗe guɓuen yi ta̱tei, henshin men ga̱mai men ga̱ weel ba, naan men kuma biga̱ɗong nda̱ hen nda̱ ga̱mai hok ma, nga̱ na reep ko lad reep tong muan nda̱ shin karatu muk. Shin gwen digre master, ama sool taar muk ma ba yen ba ma, nnie ga̱pe men ga̱ma. ma̱zem a pa twoot, mazem a sa̱ntiem, tong ga̱lap ro̱o̱p ga̱ ta̱ ɗe ba ga̱tong yi nda̱ ni a, na a nda̱gurum tong lap ta̱ ho, toh a nierang ga̱ma ta̱ pa̱ mmuop a pueshap de pa̱twoot tyop, a ɓiga̱ sa ta̱ ga̱mai bi muk naan la shin men men ma̱ɗe kem nda̱ ɗem de ɗielu, nnie ga̱pe naan dok shin men a ɗat, men ga̱ alberka bi men, kuma ma̱ɗe ma̱ ɓoolnaan yi dega̱ ɗe naan ga̱ leng ga̱mai yi, bi ga̱ dal tong lap ga̱mai ba ho, tong ba muan nɗɓ lap a kwamɓop a ma̱ shin jaraap ma̱mai ta̱ hen kerrek nda̱ na̱a̱n men nɗe ɓak mudu'ut taɓa teel japswal nda̱ jaraap ga̱mai kwal ɗie ga̱mai nda̱ muop wei amma̱ ta̱ weel hok ga̱pe gwen ga̱mai guɗe gulap suk yi mou, amma̱ shin ga̱mai ta̱ jaraap ga̱mai a ma̱ɗoor ai, ga̱mai muop ɓat ga̱lang wang ai, toh a mma̱ sa ta̱, bi la wa ka ga̱mai, nga̱ muop la tong kelleng nda̱bi ka nie ɗik, nga̱ kelleng ga̱mai ɗa la lap a jin ga̱mai ɗa la lap a kwa ɓiak ga̱mai ɗa la lap a ma̱miak a hamshing, ga̱mai ɗa la lap a ma̱kya rangɗias mpin ho, toh a mma̱shin ga̱mai ta̱ ga̱fe tong ma̱lap sem ba, toh nɗasa̱na̱ ma̱ɗe tong ma̱ ɓool ga̱mai yi ta̱tei, ga̱mai ga̱lap ga̱mai, jaraap ga̱mai Ga̱mai la yee pue muk de ya̱ pa̱pue ya̱ gaɗe a mmuk swaar de ɗegu lap suk yi, man guɓoot yit gwen de ɗegu muen ammuk ɗie hen kerrek nda̱ reep ga̱mai, ga̱pe dok gwam ga̱ni na̱ ga̱mai, nnie ga̱pe ni kelleng kwamɓop nɗe tong shinshit a lagos, kuma ga̱nie muk ga̱mai nɗe tong shin la shit muk a ɓak mudu'ut, hamtsee ganɗe lagos nna̱ ɗega̱ shit ba muan ga̱ gwam a nda̱ ɓool a nda̱ ga̱sha muk tong yi mpia ga̱demen, ya rep ga̱mai ya̱ muan nɗi muan da̱ ya̱ tong, ya̱na pin ga̱ɗong ɗemtei mui hok kuma ga̱ nda̱ shit ga̱r, shin ba, ga̱ muan muk tsa ga̱me hok hayak ru ka̱a̱t, ga̱ wa muk da̱ ɗe ɓak mudu'ut, ga̱pe hayak ru, a ma̱gurum muk ga̱mai hok buk ɗiam ta̱ ɗatɗat muop ɓoot ɗik hok buk hoot asiri laa hok, muop ɓoot ɗik nkong ɓit vel, ɗik hok ba shinsek zakyit mov, laa hok ga̱bi ga̱nshin dega̱n sa̱ ga̱reep hok ba, ya̱ reep ga̱mai hok ma ya̱ ga̱shit ya̱ ya̱ nɗe ya̱ shin shit gwopnati ya̱ nɗe ya̱ lap sool taar yi, kunya ba sa̱ ni, ɗik hok de ɗe ba, ɗik hok ba lat, nnie ga̱pe mui hok ga̱ hankali ba, bi la lee ba dal reep hok, reep hok la muan dega̱ kwalkwal, ma̱gurum muk kuma buk na ga̱pe kai nda̱ ga̱pe reep muop tong muut ntsa ni nna̱ ho, nɗe tiip reep muop yi kuma ga̱ shit ga̱nshin ba, reep hok ba pet ba kat nda̱ gurum bi muk ɗie muop lap sek muop, muop lap sek muop nɗasa̱na̱ hankali reep hok ba hankak ma̱gurum muk zak ba

Ɗi puanang ga̱yil mup jin hok nga̱na muop ɓat ɗie muop jin hok ɗat ɗat ɗat ɗat, ko ga̱tutuk la ga̱ru nga̱ na muop tal nɗie ga̱ ɓah ɓah ɓah ɓah toh bi hok ba nɗe weel men ya̱bi yit fuap nɗe nna̱ hegu man ga̱pe men a gama. ba ken ɗa la gutal ɓah ɓah ɓah ɓah nna anɗang ho, toh gayil ga̱ma. zak, gurum la ru ma̱she ma̱swa haas nna nda̱ gwen ɓakwa nda̱ manang hok ho ga̱twoot ɓak ga̱yil men ga̱mai, muop la muen dega̱ tal bi ga̱ lutuk, ma̱ kut ma̱ yi waga̱ da̱ yok ga̱ da̱ yok gu da̱ da̱ gu tseet da̱ gu tseet am pa̱ga̱ muop tong shie die ga̱mai hok kakoom zak ho ama men ma̱niak buk ma̱ buk nɗie ɓakwa hok ndip men nni nda ɗie nasara, buk ma̱niak mma dega̱ kwal ɗielu men gayil lu men zakyit ɓe, toh hogbi yi ka ɗe ma̱shin nierangyi a nierang na̱ ta̱, ma̱ɗong de ma̱ hoom bi nna̱ yi ga̱tsa men yi vel, ma̱shin ni ga̱koom men nɗa̱a̱n nierang men ɗe biga̱ɗong yi a nda a mman ta̱